<hesitation> Fomba fiasan'ny machine à laver zany an, a <hesitation> natao io zany de natao mba hagnadiovana lamba, <hesitation> hoe, ohatra hoe misy lamba maro maloto zany an, dia mba tsy handaniana fotoana hoe fotoana elabe aminanjy zay, de zay ny antony nicréena an'io amizay hoe tonga de atao akao foagna izy de le machine zany magnadio ananjy de juste m- hoe atapy foagna zany le lambanao rehefa avy dioviny.